Ny fitsaboana tsara kokoa de misy fiatraikany tsara eo amin'ny fiaraha-monina. Izany hoe miaha ela velona ny olona, de manana fotoana ela kokoa izy zany hiasana. Eo ihany koa fanafohana an'ireo <hesitation> fieritreretana hoe mosavy no nahafaty an'iny olona iny. Satria efa voazava amin'ny fitsaboana. De mitondra fifaliana amin'ny fiaraha-monina izany ary mitondra lamina vaovao eo amin'izy ireo.